Binatang yang idop di ayo selaen ikan kak men uje ku banyak mang, termasok la ulo kak tadi, dem tu me dak cuman ulo bae ade pulek labi kan ade labi dem tu ade pulek bekatak. Nah bekatak kak sebelom ye jadi bekatak kan ye idop pule di ayo, lame pule ye kak idop di ayo kak. Nah ontok bekatak anak bekatak tu name ye kan berodo, nah berodo e kak tadi yang idop e lame di dalam ayo, men ye lom jadi bekatak ye lame idop di ayo, men ye la dem jadi bekatak ye galak naek ke darat, amen la naek ke darat tu jarang ye uman ke ayo lagi, paleng ade ye ke ayo jerung- jerung tapi ndak selamenye di darat men ye la jadi bekatak, tapi men ye la masih berodo kak tadi, die lame ye di ayo. Dem tu pulek mane telok bekatak tu melekat pulek kan, men kenek kakik tu tobohnyo tu anyo, dem tu pulek bentuk e muat tu jijik. Pokoke ba men la idop di ayo selaen ikan tu bekatak, dem tu ado pulek labi, nah labi kak ye ye kak tebalek dari bekatak ye kecik e ye telok e idop di darat, tapi men ye la netas ye la. Meletas masok ke ke ayo, ye idopnye lebeh banyak di ayo daripada di darat. Tu la ye nuntut makan ikan- ikan kecik, ikan- ikan seluang, ikan- ikan anak- anak ikan, ye idop di lebeh banyak di ayo daripada di darat ontok labi ye. Nah dem tu ontok ulo ade beberape ulo kan yang idop e memang di ayo nian dak ye di darat. Tu la ontok ayo ontok ul ulo kak biasonyo wong nyebut kak ulo ayo. Jadi ye men la idop idop e la di ayo dem tu pulek ayo kan banyak pulek, kadang ayo tu keroh jadi toboh tu sego nak nyingok e, ye tu galak nyetuk pulek mane bebise pulek, men la dicetuk pacak toboh mati, lemak la amen la ke ayo tu lemak la tu toboh tu aso- aso nian nak nyingok carek beno nian mak mane carek ye toboh tu dak betemu dengen binatang- binatang we itu tadi kak. Labi tu pulek ye selain ye idop bae makan ikan- ikan kecik, ye tu pacak nyetuk kakik pacak gigit kakik, nah dem tu.